که کب تازه وي، نو په یخچال کې دوه یا درې ورځې ساتل کېږي. خو که غواړې تر اوږدې مودې يې وساتې، باید فریز شي. فریزر کې تر یو یا دوه میاشتو هم پاتیږي. باید سم بسته بندي شي، چې بوی وانخلي. د یخچال تودوخه باید تل ثابته او یخه وي کنه کب خرابېږي.